<hesitation> Ny an'i Royaume Uni ndreka resaka mpanjaka ndreka zany an tegna mbola tazominijareo akagny an, de resaka dite an, de resaka fomba fiteny, de ampa- le fomba le lantom-peonjareo zany mbola tazominizareo ziska zao.